ס'איז דא אסאך געווירצן. צום ביישפיל: בלעק פעפער, וויט פעפער, קראשד רעד פעפער, <hesitation> דער פעפער, פאפריקע, <hesitation> קומין, גארליק ספייס, אניון ספייס, <hesitation> פיצא ספייס, ארעגינאו, ס'דא טשולנט ספייס.